Ai asoam bakasibun, nangakera mutun aine anume porapam parait era, era u kunusip awanga nuanda. Na iusu kopokopio niomat era tan ne, na niu ait. Manin kauvo urau rotoirau, pana mangatop ai noupaum katero makasi era wangan ne tousi banamit. Mau-au uke nowipanda dei na tapau inda, era wangan tan ne urain osoan nimeroran isoa nem. Aiso <hesitation> ma unda noisi norisin era mangutop ai makasin nopaum manin ne o, kunusi pa iesu doareke puraie tere. O pura paun tamariku puraniet autubera tunan amainim bain ne akaun matubin evaun kauviobin isoa-e. Manap aini-e anum era apaun era-u iesu era tounon era. Materau pakasi Urau tapan noa mani ai kaupa novit era. Naua bisapa nuaita era tauara inda era bisia tere e tunan okuobip inda anniegu panemit kunuiso mia opanobit era. Na tauara barokop kuamit matirau naboit era ne e, anavera nanga ini umainim koauaumit era. E apaun nuan tuau mait era, e manap oit nanoit parait ne aus na ini kusiodep batau omain o tera pium era wan nai, oit namait parapi nanga paui apaun namait purapa nanai oit takin na mairam baba tapai namai raunetae omait aine puranda sen apam moroka na. E manap bisopap na totou teruku pomboito, mainim tam mango topai noupam awandau tusiran niopam natura bukasi osoan nem arika. E ou, <noise> okanda dei era osa puke pep ne, e Era muita munto erasin deis erasin kopurondo erasinai. Era oiran mai ta upan okopaanoit e, era borin dara muino nutai yesu era aniait tamera, atoroan namit ne e naminu paui sikipait e ne, e namuino auke baiton. Autup a sikipauna wamsin toupan niupait ne mutunam paunuai, yesu ranai tuamo e atu kerekopo kapoai oumai. Tunait enam bait ne, manap uruain paui nangakera konan kikiomait era ne, wik deisin erasin en ukuam ne mara kikian. Tunaim paip mera, tunai yesu re an-ne raturu wan ne mera e evatop era manginip punam musan aus ni-a-e nipuam mui tunan paunoim babiup manip poam aunem aito koan a taparap oire e na dusurisi nanga oit parae kerekopo apaundan matanai nimpait. Manap ne oit, eram tatukau mutun nanga poropomit e ne Oi-e tamopika omit ne nunui auko boiran dan e maua arobio. A wangan dae isop paiomit e, e autop nanga owo mutu nangakeran opau wiu omait ne oi nimunikera paun tan munop. E manap, era usariki kikipoit ba-isopaien ne baiken kopai orongui nisiru raiten, e osoan. Era tanda.